si ayel uvu argu entri nogu? Oi dambus los dos estavamus d'otra horma, mentris qu'ayel estavamus querindongus entri nogu, oi estamus munchu más xeringosus entri nogu i yo valoreu abondu la muestra amistá, assinque venti pacá que mos demus un abraxu rehuerti que yo te quieru abondu.